Ny kolotsaina any Brezila koa tsy dia haiko firy an. Fa ny fahalalako ny Breziliana dia olona ravoravo lalandava. <hesitation> Olona tia manao karnavalina, tia manao fety an, <hesitation> dia izay endrika izay zany no ahafantarako ny Brezila hoe an te-hampiseho izy hoe firenena mahafinaritra ny Brezila ary mahay <hesitation> mifaly.